विदेश में कार किराये पर लेने लिये? आप इस स्टेप्स को पालन कर सकते हैं। जैसे कार रेंटल एजेंसी को चयन कर लें। फिर आवश्यक दस्तावेज अपने तैयार कर लें। फिर कार्य की जो श्रेणी और आवश्यकताएँ का चयन करें। रेंटल शर्तों को पढ़ें और नियम को बक़ायदा पढ़ें फिर रेंटल कंपनी से कार प्राप्त कर लें। ड्राइविंग के नियम का पालन कर लें। अपनी ड्राइविंग सीट और ड्राइविंग लाइसेंस कियो बहुत ज़रूरी है। फिर कार वापस लौटने को तरीका उन्हें समय पर वापस कर दें। और उनको फ्यूल फुल रख दे किराया चुकता कर दे। कुछ देशों में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की आवश्यकता हो सकती है। खासकर यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्थानीय भाषा में नहीं है तो कुछ रेंटल कंपनियाँ। आपके देश की ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी भी माँग सकती हैं। तो इन चीज़ों को आपको विदेश में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दी। वो जरूरी हुई ये।